मए चहा पिन चाह हओं । काहेकि मए छोटेसे चहा पित आओ हओं और हमर इतए दुकानमे चहा जहाँ फिर मिल्जात हए पर कफी ना मिलत हए । तभि मए चहा पिन चाहत हओं ।